Gilor ge, taasí ma nyaanti gilor ma. Ndu uŧagwi, umada yaa taasí uguuŧ wo unan jete, taasí wolla gaaj we gú udigme. We ugúwguwe uga yaanti gilor ma